أنني نشأت يا صاحبي في طرابلس كان هناك أجمل حياة عشتها بحياتي عندما كنا نذهب ونلعب ونحن الاطفال لم نكن ندرك أي شيء إلا أننا كنا نمرح ونستمتع بحياتنا كثيرا كثيرا يا ص-.